Ñy fomba fiasany ñy famantarañandro moa: -Ñatao hanentea lera, -Ñatao hanondro lera, -Ñatao hañomea an-teña ñy lera tean-teña hentea ;tondroeny eñy tsikirairaiky iaby ñy ler'eo fa ñ'asan-teña manenty avao.